Ma eromam ma bam ma wam ne inan udoro ni ure se nkponoo ọbazi wa ne nni ndoro ma eromam oven ma jeng ye eta agonọ ọbazi. Agọnọ ọbazi ọvẹn ẹjara ọvẹn me ẹnẹb ẹnyi ẹ. Agọnọ ọbazi ma ukpuga nwe ama jẹ ato ma ato mọ. Agọnọ ọbazi ma wa agọnọ ọbazi je ma ara adoro ma emo erom abo, adoro ma babo, adoro ma gwawo are agọnọ nọngọ ọbazi. Zọngọ nọngọ ọ bọk ga etu ubi, <hesitation> zọngọ ọbọk ga ẹtu jẹ no̱ngo akpono ọbazi. Nongọ ẹgọnọ yẹ nọngọ ama ọbazi agọnọ, oven ma jeng ga eueng ozẹng jẹ ereo! Wa ọbazi ugọnọ uto eyeng ọzeng gbo, gbori swud, ma ọfe yẹ emine wa ọbazi ẹna. Ma ọwoi ye emine wa obazi ena. Ma ọbazi ena abani <hesitation> ebi, ọbazi ena evivi ebi. Osọm eyeng ọzẹng mẹ mẹ ẹvọi una evivi wa nwe ere ena nne se ugọno obazi ne nam ngọnọ ọbazi. Egomo egọnọ yẹ nam nni nwa ẹ ikọ ọbazi ẹ andaibo, ikọ ọbazi andaibo, nọrọ gwud wa ọbazi jẹ jẹng. Wange ena nam nni ndoro asom ẹjara asọm nnẹ se emo agọnọ ọbazi.